Pingüino reta jaeko guirareta ramiño viko oime viko guinoi ipepo oime vi ojii jare ipuerevi misipegua oveve erei mbaetita maete oveve ereiko omomui ipepo yave omui jare ipuerevi ojorai misiraipegua ivate jaema guira vi ko kua